Fandroàka izy koa fa izy le tegna hoe le aboakany amle tômpony le fitiavany le tômpony igny, horôfirôfiny izy jiska ateteka avekeo aminjegny isaka izy isaka izy antsôvina igny tonga de avy.